سمعت إن الصينيين القدامى عندهم تصور إن السماء دائرية والأرظ مربعة، حيث تكون السماء مقببة مثل قبعة الفلاحة الصيني، والأرظ مربعة مثل رقعة البيتشي ، يعني تشبه الشطرنج ، وكانوا يظنون الصينيين القدامى إن مركز الأرظ هو مدينة لوهيونج.